Ny karazana trondro koa an, vinavinaiko manodidina ny telon-jato ny aty. Na trondron-dranomamy io izany an, na trondron-dranomasina mifangaro an, dia manodidina ny telon-jato eo ny eritreretako azy ny karazany.